بریښنایی چای‌جوش هغه وخت کار پیلوي کله چې برق ته ونښلول شي او روښانه شي د هغې دننه یو فلزي تودوخې عنصر شته چې برېښنا ترلاسه کوي او ګرمېږي دا ګرم عنصر خپل تودوخه اوبو ته انتقالوي، او اوبه ورو ورو ګرمېږي تر څو چې جوش ته ورسېږي.